Kua tëtä grecia, arakaeguemava, jërakua tuisape, ëreïko jaereta oesauka tembiuretava, mbaetɨ yaikua, jare jae vaera mbaenunga tembiuko jae reta ikavi oesaukava, jaeramo mbaetɨvi jaesa kïraïko jae reta oyapova